Mpèna shèd'dèf ngaya tsuwadada skwi'ngaya tsuwa'dadad nkè ngèts kad na shay ba nku mpèd shdaf nkè n woy kad tsèta gaya nku mpuda pa ka n'woy ka ngirmbazl ngay nku mpuda pa nchèda ka sukur nkè mpuda pa aèt atè nkè n woy lariya nku ndèzhè masa sna nkunmpè gagtdè mèbèkla agay man ngada mbèl ndzuwa ba nkpèsl pèsl pèsla nkè tsidak pa nku mpèza sungaya man mana sak pèt pèt pèta snungaya tsuwadad a sungaya man madangwoz ba kuma ma dè ngaya agèda gè durty ko sungèd ba man ngura ngèla sungaya ana mbwahwazum'ngèla sungay na midi nginè kyè kyè an nsnas man ngu nwozè kam nèl sungaya'ba ahyalaki nkè ngu ngwozi ba ntè kyau ba ngè ngèla midi sa'ndo